احس اني حختار انه اعيش في قرية صغيرة لانه كذا، حتكون صغيرة انا احب الهدوء وما احب العوادم اللي تكون بالمدينة، واحب اكون عارفة كل الناس اللي ساكنين بدي القرية. نكون نعرف بعض ونحب بعض. كمان اتأمل الطبيعة لانه تكون منتشرة بالقرى الصغيرة، فهذي مرة حلوة.